نحب على البيئة، يحب لازم يكون أولوية، لأن النمو الاقتصادي المستدام فقط هو اللي يضمن الحياة الصحية للأجيال الجاية، لأن ال أهم شي البيئة، البيئة تعتمد على الحياة الصحية كل من كانت البيئة أسوء، كل ما كانت ال الحياة الصحية للناس في- فيها أسوأ، في تذمر، أكثر وأكثر.